Aminay manokana longany ah tsara le magnano voyage matetika, satria arakaraka ny ny olona ko mankony io, ohatra zao izany hoe magnano voyage igny tena asany, raha raha ohatra ka hoa atao an'izagny, de misy koa anefany ah mandeha mivoyage ndraika ny mahatsaratsara ny resaka fahasalamany, de hitako hoe tsara raha ohatra ka mba mivoyage matetika.